मोके परिवार और साथी संगि समय वितान के बहुत अच्छो लागत हए । इनके संग विताव भौ पल जिवनमे खुशि और संतुष्टि इकल्लो देत हए । तभिक मारे तभिक मारे जिनको एक हिस्सा हए । जिनके संग विताव भौपल हरेक समय माया ममता से वितत हए । जो डिप्रेसनमे गव अथवा कछु चिज दिमाग मे नआत हए तव साथि संगि से सल्लहा छलफल करके हरेक चिज काम अग्गु बढसकत हए । तहिक मारे परिवारमे और परिवारमे साथि संगिमे जो बैठके जो समय वितात हए बो अग्गु बढनमे प्रेणा और उत्सहा पैदा करत हए । तभिक मारे हरेक ठाउमे हरेक समयमे परिवारको आवश्क्ता पड सकत हए ।